Karazana bonbon maro be fantako: misy bonbon sôsety, misy tahony izy io; de misy bonbon pistasy, misy bonbon coco <hesitation> gratena izy de atal siramamy, de misy bonbon sakarivo igny ndraika malaolao, de misy bonbon karamela de misy bonbon vita aminà sôkôla de misy bonbon voamadilo.